हमरा मसुवा मछरिया मतरे खाके हमरा देहिया बरिया र बनवे नही सकबहु । देहिया बरिया र बनवे दुख बिमारी नाही पार के, बणेके देहिया नही बाथऔ बाथए के तहिया दोसर तिसर सभ फेरी खाना दाअना बणै । ओकरही मा बणै हमार हरियार खाना दाअना मसुवा मछरिया जुन हैने खेसइ पिसइ हुन्कर लागि दोसर तिसर तिउना सभ बणै हरियार साग सभ बणै । जसने कि यब मेथी भेलइ मेथिय क सागवा खैले फेर्के दहुला हसइ देही जागर हैने बथसइ हसे ओसने क के जोवैनी खैले जौ पचा देसिय बहुत खैले कहियो काली ओकोले, हगोले जौ तखानही जुनवा जवैनी खैले पछ देसिय । ओसने क के यब पल्की क सगवा खैले लल्की रग्तावा बड्सइ हसे ओसने क के हरियारी मकैया खैले ओकर मोछवा, ओकर हरियारी मकैया क पनिया पिय ले गोर्हर रग्तावा बडा देसिया ओसने क के लहसुनवा पियजुवा खैले हसे ओसने क के बेरियावा नुनवा खैले फेर्के पचोसिय । गाजर मुरइ, बर्कौली सभ, बन्धा सभ, तमातर हसे ओसने क के याको याको चिजु फेरी खा के हमार देही बरियार करे सके तै सभ ।